غاح اخذم بجولة بالمدينة و اعرفم على المناطق الاثري والقديمي بازقتا الضيقه واعملم جولة غنيي بالتاريخ والثقافة والاصالة ، واخذم اطعمم الاكل الطيب مال مدينتي ، اخذم على اقدم جيمع بالمدينة جيمع المصفي ، واخذم اغشعم القلعة الاثري ، واغشعم منارة الحدباء واخذلم صور بكل مكان نزوره.